जो ऑक्टोपस छ वे की अनोखी विशेषताएँ यु च की वे का आठ हाथ होंद. जो की स्वतंत्र रूप से हिल सकदा. और जो ऑक्टोपस छह वो बुद्धिमान भी होंद. वो की जो त्वचा को रंग छ और वे की बनावट छ वो बदलन म सक्षम छन जे वो कई बार अप्रु बचाव भी करी सकदा.